खीर्ऄोर्ज, असो कोर रे। कि चोल आपना ढीडान सिकार शारवाल डर खोरने आवेती। चो तेरे कान बाड, या औम साम्लीन तेर आहइट साम्लीन उते चो। ढेखी हुआ सय तेर गाइंद बाद सामलीन, असे। सुनेर, सिकारसे बादजाई तेरेम जंगल मा वाईडो तेज़ ढासे।